ذات مرة عثر واحد على مفتاح غريب قال عنه أنه يفتح أي باب بالدنيا، هذا الشخص صار يفكر ويقول في باله إذا عندي هذا المفتاح وين أول باب افتحه؟ قرر يروح لأقدم باب في بيته باب الغرفة اللي ما حد يفتحها من زمان، يوم فتح الباب بالمفتاح اكتشف غرفة مليانة أشياء قديمة وآثار ما كان <hesitation> يعرف عنها شي، وشاف صندوق قديم عليه قفل ثاني وقال في نفسه يمكن هذا هو السر الحقيقي للمفتاح.